Jonã juanhà jnanà nionê guiohà jáhã zianã iâ laà einã jáhã lùã taã tonhâ iã jmaønå jmánhå laã iâ nainã iã tonhâ tsøã jáhã lánâ baâ nénâ jáhã lánâ baâ nénâ lùâ este tionhâ iâ jouà tiuhâ laã tionhâ guéâ laã dehâ jáhã søã jauà iâ nainã iâ nainã bahâ tsøã tonhâ jáhã nénâ guiaâ nounhå iã çuhå ziaã mønâ lùã tsoúnã çaâ auà nonê jmm çounhå ðaâ auà jonã søã jauà nénâ baâ lùã tionhâ taià iã jmaønå este çóhã laã çauê nionê çauê taã taã jáhã nénâ jniánã nionê iã jamønå jmánhå laã iâ nianã bahâ iâ nianã bahâ tionhâ jáhã nénâ óhå áhã nénâ raã çounã søã manã raã çounã jaínhå jouã jmm çauê nénâ iâ nianã bahâ iã tonhâ jáhã ñanã jáhã nénâ nonê jáhã jáhã naunã áhã naunã nénå láhã çíã ahâ çíã nénâ lùã tahà eínã çuuã nonê tahà çuhå çuuã guiohà tsouã jnn çuhå çuuã ñanã ðanâ nenã çuhå çuuã nénâ ñanã ðuínã naunã nénâ çuhå çuuã nionê. Jmm çuhå çuuã ninê juáhã taã zianè tsouã guiohà iã jonã baâ liónã çuuã ninâ juáhã iã guioå baâ tsouã juáhã iã guioå baâ tsouã iã jonã baâ liónã çuuã zianâ nenã iâ tonhâ siâ manâ bahâ jáhã nénâ nonê guiaâ jáh <noise> çounhå tsouã bahâ nénâ nonê este juáhà jmánã ðnúnã guiohà dehâ jmánãjmánã guiohà tsøã mønâ tøhê joúã tsouã nonê iã jonã záhå bahâ jáhã nénâ nonê ziaã mønâ tøâ joúã jmánhå çounã ronà minhà iã jonã naønå tsøã guiohà nonê naønå naønå ðnúnã mønâ tøhê tøhê jonã jáhã guiahå nénâ nonê guiahå mapache çuhå çuuã bahâ nénâ nonê jonã jáhã nénâ baâ zianã zianã tùhå iâ tiuhâ laã guéãlaã dehâ guéã iâ jouà jnanà jmm táhå zianã liónã neinâ jáhã dihâ søâ jmánhå çinå liáhã lùã liáhã lùã guéâ bahâ nénâ tionhâ jáhã nénâ jmm jáhã nénâ zianã nénâ zianã iâ tiuhâ nonê tùhå laã <noise> jonã juanhà jnanà nonê guiohà juhà ñanã jáhã nénâ lùã jáhã iâ tonhâ iâ nainã nénâ nonê iâ tonhâ tsøã iã jmaønå dihâ iã tonhâ siâ manâ mønâ nenè jmm jáhã tionhâ touå guéâ juhà nénâ. Iã jonã jmaønã jáhã nénâ guiaâ siâ çuáhà minhà jonã guiohà tsøã jmáhå siâ juhà bahâ jonã lùã siâ juhà laã çóhã laê lùã søã çuóã jáhã søã çuóãjáhã jonã lùãjuáhã tsouã lahâ manã taià juáhã tsøã guiaâ jáhã jáhã tønã táã bahâ nénâ mønâ jmonå guióå nénâ jáhã zaíhã juhà nénâ jáhã jmonå táã baâ nénâ juáhã tsøã jonã mønâ tøhê guianã guiuã nénå <noise> mønâ tøhê guianã guiuã jonã çaã çaã jmánhå jáhã nénâ guiohà juáhã tsøã tøhê guianã guiuã jonã çaã zióã manã taià guiohà táã jonã lauê nonê jonã jmánhå tsøã jonã jáhã tionhâ touã baâ nénâ jáhã tionhâ touã baâ nénâ taã jáhã nénã jniánã jmánhå çounã ronà minhà jeinhå jáhã nénâ mønâ tøhê mønâ tøhê ðùnâ tsouã iâ naunã bahâ ñanã jonã záhã bahâ jáhã nénâ nonê <noise> ñanã jmánã jmaùnhà guiohà nonê jmánã jmaùnhà guiohàjáhã nénâ nonê çuhå tsouã laê lùã guiohà láhå jønè jáhã jáhãzianã iâ naunã <noise> çounhå tsøã jáhã nénâ einà jáhã taã çounhå tsøã einà jáhã taã çounhå tsøã jmm jáhã jáhã nénã nénå laê lùã guiohà çuaâ naunà guiohà <noise> guiohà láhå jønè ðanâ láhå jønè liónã nenâ jáhã lùã bahâ søâ jáhã çounhå baâ nénâ nonê einà baâ jáhã taã líã çoúnhå jmm jonã laã nenã bahâ lùã guiohà juhà nénâ jmm tionhâ juhà. Zianã baâ juhà nénâ tiuâ laã nonê, <noise> laã laã lùã guiohà nonê guiohà tsaøã tsaøã nénâ lùã manã çuunè paâ tsouã tsaøã nénâ nonê guiaâ zianã zaøã tsaøã nénâ nonê guionå naínhã çónã laã zainã tsaøã nonê guionå iâ çuuã nonê guioå jeê iã jonã zianã bahâ tsaøã tsaøã taã tsaøã zánhã jáhã dehâ ñanã tsaøã tsaøã taã jáhã zánhã ñanã oå tsaøã nénã nénå jmonå ià jmonå ià jeê guiohà tsouã lahâ çáhã jonã taã çúhå jáhã <noise> çánhã jonã taã çúhå jahã çuuã çánã jonã taã chó jahã çuuã <noise> iã jonã tsóâ tsaøã nénâ tsaã zeinhê tsaøã nénâ jeê guiaâ jíã tsaøã nénâ iâ nainãmm jíã jáhã iã jonã taã çúhå jáh çuuã <noise> tionhâ paâ tsaøã laã tionhâ jonã pahâ tsaøã tùhå nénâ guiaâ søã <noise> tùhå nénâ la tiaâ mánå iã tonhâ jaå jaå jáhã guiaâ <noise> guiaâ laùhå jmonå jáhã iã jouà juáhã manã táhà tauè jáhã iã jonã chiâ ñounhâ bahâ tsaøã nénâ çóhã tùhå nénâ sùà tionhâ bahâ jáhã <noise> tionhâ jonã bahâ guiaâjmonå jmonå ià bahâ nénâ nionê jeê guiohà tsouã ñanã <noise> cháâ minhà ià naínã nionê juáhã einã tsouã chóâ baâ nonê láå nenå laã nenã lù guiohà jáhã nénâ guiohà tsaøã nénâ.